كيف يمكنك تركيب قطعة أثاث أساسية؟ أول شي، تتأكد من جميع الأجزاء والأدوات الموجودة، وتقرأ التعليمات زين بعدها تبدأ بتجميع القطع الكبيرة مثل الألواح وتربطها ببعض باستخدام البراغي والمسامير حسب التعليمات وأخيراً، تثبت الأرجل أو الإكسسوارات الإضافية إذا كانت موجودة، و <hesitation> تتأكد من أن كل شيء مشدود زين